باش تجدر تلتقط صورة كويس للشخص أول حاجة خلي الضو يكون طبيعي أو خفيف عشان ميضربش في الوجه بشكل مباشر، وحاول تركز على العين لأنها تعطي قوة للصورة خلي الشخص يجف في وضع مريح وطبيعي وابتعد عن الخلفيات المزدحمة وبعدين خلي الكاميرا في مستوى العين عشان الصورة تكون متوازنة وأخيرا اضغط على زر الكاميرا في اللحظة المناسبة عشان تلتقط أفضل تعبير وتكون حلوة.